Awul haja kede ita ayinu je gal ita ga akul kweisi, tinein kila Shar aju ita ruwa fi mustashfa ta nuswan al amili Kalam kede tabib kashif nyereku de gayi kefin uwo gi ishi kefin fi batna naa ladi zaman ta weledu. Aju ita weledu fi mushtashfa

Ogu kun godgodo

Awel haja ita agder ayin fi afiya to, furai to, libu to, ma hayat to namna al uwo fi mo, ma gisa gisa ma adisi to, nyereku al ta furai gi ben uwo bi ayan kaman ,giben ja waleidein

Fiii, bulu kan kalasi gi wegif mafi, bulu gu futu futu fogo azol, aju ita rua fi keshif ta logo prostate, wu kaman fi line ta wai wai ta bulu de kan nas bulu te gi asma gi haragu haragu ita, ahh aju ita rua fi keshif ita ta prostate

Ana mara ketir gi hibu lebis Gumas Al lon to abiya lakin logo uwo jalabiya au kelem fi luga taan kanzu.

Wede mashakil al soo, al, soo fi beina te anas al ata faa ma

Alim terebiya Al baraa baraa kan ii nafas beenu Wu ajol Al gi alim kan fii ma bakan ta alimu ma bakan ta alimu an bi endis hamu ta agara san garaya wajibu na kika azol.

Awun fi safa ta hishma ta bi nafsima, aaa, abusu adaba al batal, al waskan fi nafsi ma fi juwa umma, ma bakan wayi fi kariya.

Hmm teriga Al kweis ta aliju yal malria kan umon Ayan ya sulu yal de fi mustashfa kan ta ainu Hal toumon dhaif fi bidaya mata ten kede umonkin taaban dukur te ja wedi fi mustashfa. Kan tayi. Hal ta nyereku gi Kore ras Hal you tabaan aju wedi fi mustashfa

De ,te awun tena, me nubia akwana kulu fogo wedede

Hali al gi weri ajol endi huzun fi usa to ya ajol kan te ayin lon ma koromus, ajol taban, ajol dayif logo gudura fogo ma, aruf gal fi huzun mo, ajol kan te ayin endi gil to ma ma ma reki, lon to ma gi ben kwesi, de ya alama ta huzun fi zol

Alim anas fi kariya fi arufu rabbana tomon, ma arufu deeni tomon, ma arufu haaki tomon, ma haaki ta aku ma haaki ta umma, ma hak-ki ta al wajib fi ras tomon, le le ajili ta Allah to

Muwasalat ab raisi ya kan bi kun train lakin nena in ma, ina gi soo me arabia ma pikipiki

Mahasil Al Ina gi ajira fi Zara tayi ayike gwanda gwanda heheh wedede gwanda gu ruwa gidam dukur batatas. Mula layu wede gi kosa maa fi derebe towili zaidi

Taalim gi awun zaidi fi saadu bein ta usra ma umma kan taalim de ta manfa fi halu al fogo je Kalam al gi amsuku badu fi community development , healthy ah culture de taalimat kwesi gi nafa usra ma kalam ta deen gi awun zaidi fi bein ta usra ma umma

Fi jumiyat fi umma al al aburu gus namna ta musaada safa ta taalim ja scholarship, ali gi wedi na umma fi zaman al kan ben fogo dukur yal te umma gu rua ligo taalim

Ita agder hafidhi nafsi taki min malaria fi teriga ta aulan numu Tete tandaruwa, te tinin ana eeee te goful Babu kika minsubu bediri Wu nedifu midan Kila usbu Kalam kede booda maa ligo nafas te gayi Geri ma bee.

Hafidh nafsi tenna min malaria ya sokol taulan num fii mosquito net ajol kede gi num fii terenamshiya ,te itinin kaman kan moyo fi jam bet ke ina gi amurugu kena kaman gi sawa me gesi kede bakan gi kun nedif asan kan mosquito gija ama booda gija kedea rua boyi

Kaharaba fi ina endisi, lakin ma anas kul endisi, kariya tai fi anas al endisi wu fi anas al endiso mafi

Ai ke, yalagi ligo ishal ,bada alab tomon fi, bakan wasakan de, ma omon gi akul, mon gi akul wasakan de, mon gi akul kefini, mh yala de gi alab alab na ma tura au mon gi akulu eh, mon gi akulu, yembe ase jede bila kasulu, yeta gi ayin, eh au gasab gata fi shamba na ,gasab sukar de ,gi akulu besi bila kasul to, zaidi nadafa, eh nadafa te akil akil al gi akulu ase je fulu magilib, mara ketir sia te te anas al gi kasul ida, ligo uwo gi rua akul ful, Kalam uwo gi ayin gal ah, ful de bes sokol agilibu na tayari kalasi eh besi uwo agder soo sunu, besi uwo gi akul ma akul, ye ta gi ayin, ya bakan wede

Nizam ta taalim kulu zidu nomon aju ta garaya, geeru dasturi tomon ma tabiya, geeru hal tomon fi ligo mali soo kidima fi kun ma amana ma teriga tanin

Dawa ta dudu na yala dugagin fi batna aju kede mon gi abula baada talata shahar kaman baada sita shahar ama bada sana, kan nyereku gi abula dawa ta dudu bi hafiz uwo kun logo batna to ama kun logo ishal ama batna to gi tab ma dudu fi batna to Mafi

Garaya ta be fi siya. zaidi anas gi ruwa fi madrasa ,yala gi ruwa fi madrasa , madrasa youminde ketiri dukur fi be Kaman zaman gi kun siya ,anas gi kun fi shugul taanin.

Mariya al amili endis te abidu hifazi nafsi to ma rua fi keshifu fi diktari fi kila muda al diktari gi wedi aju uwo gi dooru fi diktari ,dukuru kaman ma akulu akili al aju no fi afiya to ma ta nyereku zaidi ya akul nas khadarawat ma nas fawakih al gi kutu no afiya al kwesi

Taalim awun zayidi fi nongus miskin fi usra tayi fi hali ta awun ina ma fi namna ta raba sente ma hafidh gurush. Kila kan ita hafidh, ( savings) ma kaman ( financial income) siya siya ta raba hayiwanat, de ya namna ta logo gurush.

Ayan ta typhoid fi umma gi kun wasakan. Akil kan gi rakabu kede nigitu. Ida kaman kede kun nedif. Kan ajol gu ruwa fi mustura, aju kede uwo kasulu uwo kwesi ma moyo, ma sobun, kede azol kun nedif.

Wai ayin gal fata nizam al kede alim Mo yal ta umma kulu, tineni ayin gal kede wonus na bana ta kambi ayin gal yal kaman al agder ma ke saadu omon, ta misho ma mudir ta madrasa ke

Awun de tena te nubi kulu, gi aun badu, fi rutan tena te nubi, gi kua fogo awunu, aju kena awun badu

Waleidein kul youm inde Kalam taulan al mon gi kutu fi amal ya wedi yal fi garaya, yala youm inde gi agara lakin kidima ah gi kun Mafi lakin garaya fi yala gi agara

Mazra tayi sakaari, mafi haja ta godura, bes ana endis fogo kura siya ta matoke ma bogoya dukur ina gi ajira fogo, ina gisetetu ina gisetetu fogo layu, layu, nyagwa , korofo libiya.

Mausalat fi area tai ma awun fi ta motoka, ma awun fi ta boda boda, al gi awun

Um raisi ,ne anas al aju neta khairi, mon gi sheja tijara taki kaman kemiri zaidi gi kun gowu na anas al endi husuda ma fitina fi fi raba taki fi kariya